La macchina fotografica digital a funsiun-a cume la macchina fotografica nurmal, ëntà zgnaché ün butun per fe la foto, ëntà dësiddi soch ün a völ futugrafé e pöi le foto <hesitation> ün a pö guardé le foto anche s'ël computer